Reino Unidope ñavae <noise> tembiuvae jaeko cereales reta <noise> legumbrereta, jaeramiñovi só erei kua sooreta yaape, jevae, jaeramiñovi y <noise> ayapo papafritas jukurai <noise> yandepuere <noise> yakaru jokope